Ñujun nameno mena me'en yidavii chuario ujun vee jinutu an vii akichiondo ha jan ndeyuña ngue kanku jujan kunte uun kuduu, ujun ñe ñen nduté ndeke ihán, ujun ndutanke ujun ngue ngani ñame'e chón nguan ujun, nguenke ián un ya'á nuu choan enenké yeña yutuu pue yutuu kudu'á ngue chi oña'a ngue nió tena'a teñamen jan ndeyuu tukuchí ujun tun tonjan, ni'ó añindee un ngueña yutuu, yutuu kudun ngué an chi'ó un chunke ujun ke'e ihó chenken ihán ya'á ya'ádemu ajo en kuaqn xhendo ña'a jekuan iin.